<hesitation> omwa eka yethu omwa family thukabugha esye ndimi ibiri olhunene lho lhukonzo haghams no lhunande bethu kandi olhosi nilhughumerere no olhukonzo lhukahindukamu kanyoho.